Mushuklar odatda yoki beparvo deb hisoblanadi. lekin aslida ular mustaqil bo‘lsa-da, egalariga yaqin va sadoqatli bo‘lishi mumkin. Ular doimiy yolg‘izlikni xohlamaydi. Ba'zida ular ham mehr istaydi.